Tëtäguasu Keniape jokope oime mopeti ara oajaeteye iroivae kua omboipiko yasi araroigui jaema opa yasi arakuvope, oupitiko pañandepo grado centígrado iru yasiretarupi ipueretako ara <hesitation> otini jarevi ara ivi ñaki jukurai kua tëtäpe ñanekirei yaja yave ipueretako yaraja yandeyeupe yandesirikota